Pos essu qu'zini que son respelosus, quandu veramenti ain muchus que sonin mu cariñosus. I la verdá es qu'essu ya no sé si es cosa dela raza o más del caraiti delos amus i delo que vein ena casa ena qu'están. Porque mesmu ain amus qu'izin que los gatus sonin mu respelosus i quiciás que sean ellus propius los que sonin unus respelosus i unus hediondus i le cain la culpa alos probis gatus.